כנפצ׳ל נמשי פְּרִחְלַה מַע שְרִיקִי חִית כַּאתְכוּן לַחְצַאת פִיהַא אַקְרַב וְאַעְמַק، כּנְתְשַארֶכּ אֶדְּדַחְכּ וְאַלְמֻעַ'אמַרַה וְחַתַּא אֶסְּכּוּת וּכֻל וְחְדַה כִּתְזִיד תְּקַוִּי אלְעַלַאקַה, אֶצְּחַאבּ זוִוִינִין וּלַכִּן רִחְלַה מַע שְרִיק עִנְדַהא טַאבַּע חַ'אס، כִּתְחַס בְּרַאסֶכּ כִּתְגְ'רִי מַעַא בִּחְיַאתֶכּ כַּאמְּלַה.